अमि असोल् ते कोतोन् कपुर् बुर् इस्ति कोए बो गने, अमि अथे कम् गोरो। ते बुलोत् दुनिअ एक् एक् बुसिनेस्स् अतर्निस् न हन्न् दमर् पैले लु, पैले लु इस्ति इतु प्लकत् कुमद् लु। पैले लु गरम् हुबो दिलो, गरम् हल्, कोम्से कोतोन् कमुर् जरि इस्ति इतुत् ओप्तिओन् दके, पुनर् बेलेक्। ललोन् बेलेक्, कोतोन् बेलेक् एन्नेके मिलैलु। अमि कोतोन् कपुर् है, अमि कोतोन् तु सेलेक् कोए लु, सेलेक् कोए हिद् होल्, हिद् हुअर् बिसल्। अमि इस्ति इतु दुनिअ एक् सत्तो पैले लु, पैले लु, दुनिअ एक् एक्सदे ब्र मिलैलु। मरि दुनिअ एक् एक्सदे एक्सदे जपिलो, जपि लस्त् फिनिशिन्ग् मन्, दिन्गि जितु कोलोर् उसोर् दके। हितु मरिफुले हर् दुखोनत् मै, जपि दुनिअ एक् सिदे कोए लु। उन्वरु जितु कपुर् दके, उन्वरु तेनेके सेलेक् कोए लु लु, सेलेक् कोए लु। उनर् कपुर् नोर्मलि दिरेक् जरि इस्ति इतु मरि, इते अबन उन्तु जोलि जबो परे। कोर् ये तरपोद् अमि पपेर् दि मरि बो परो, तोगे पपेर् हन् उपोर् पैदि। पपेर् हन् उपोर् उन्तु अलप् मन् मरि दिलु, इते अमर् उन्तु कपुर् दु जोलि न जै। पोलिश्तर् कपुर् दु तेनेके, पपेर् कपुर् दु ले पपेर् दु दिलु। पपेर् पैदि जिति कोए अबनि पोलिश्तर् दु दिस्कोलर् होइ न जै ब गोलि न जै, ओदिगे दिते दुनिअ होइ।